Ràha man̈ena tsofiny edy e: flity, avy iô misy saksôfôny, avy iô misy trompety, avy iô klarinety zain̈y izy iô no malaza tamin'ny mbala hely.